हमे कोलंबिया के बारे में बहुत कुछु पता है बहुत अच्छा देश है। कोलंबिया और उतते की संस्कृति तो बहुताई बढ़िया है। उत्ते की संस्कृति में स्वदेशी और परम्पराओं को बहुत ज्यादा ध्यान दाओ जात है। जैसे कि स्पैनिश जोन विरासत मिल्लत ही और अफ्रीका को बो मिश्रण है। कोलंबिया में संस्कृति में सबसे ज्यादा है। स्वदेश प्रभाव भोजन और संगीत और वास्तुकला में बहुत ज्यादा उतते लोक कथाएं हैं। कपड़े हैं और कारीगर शिल्प में दिखत है। जैसे कारीगर ने उतते के कपड़े उतते की कलाएं उतते। के सब कुछु उतते के कारीगर शिल्प में दिखत हैं। कोलंबिया में सबसे ज्यादा लोग फुटबॉल के पसंद करत हैं। फुटबॉल के प्रति बहुत ज्यादा जूनून है उनको येसो कभी नहीं होत। आये कि बे फुटबॉल न देखे या खेले न फुटबॉल उतते को सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल मानो गाओ है। उत्ते के देश वाले अपनी प्राकृतिक सुंदरता पे बहुत गर्व करत हैं उतते की प्रकृति बहुत अच्छी है। उत्ते जोन प्रकृति ने बनाओ है उतते के लोग उम्हे गर्व करत हैं। अपनी सुंदरता मानत हैं कि हमें बहुत अच्छे से बनाओ है हमें प्रकृति ने बहुत समृद्ध करो है।